Ahey sagalen sun ahey sagalen sun hinjirtiey, sagale akii okokani fa iyo matunda fa woatin nyaatet, sagalen sunii lilla sifaiti, amin sunuminenii mata mal ak cholle si uddi eden, mal at diram fa nyaatet, ama mara birri guya kas wiki kas fa mara ak shanikan nyaat mal sunii lilla siti dansa eden.